Ingye omwakihughu kino bamabugha ambu ngahinduke mw'ekinyonyi iningendithwamo ingabya kisande, ekisande ikyo bukabya bukabya ikumi n'ibiri, omwangyakya imowa bikatoka neryo ithwe thukahulha mwatoka betu iyo ni nimulenge ow'e <hesitation> nimulenge ow'eribukirya mw'abandu, eribukya abandu wuthi baghende bakolhe babo hangane baghende bakolhe akabuya wunasi sikilwa holo, n'ekindi ekisande ikyo si likakanaya siwendisyakisangana ikine ikyikyene bikabya omwa omwas omwa omwabitsweka mw'ebindi ahamw'ebindi binee, tu iwalhangira obuholho obw'osi ibuneho ibinemukaniaa, binemulyaa, hamabya ihaneho n'ekilwere, ikya ebindi ibyabya ibyanginakironderya ebyalyaa, tu obuholho obw'osi ibwabya ibuneho ibine n'omwa tseme.